Meeɗii waɗde ñande wootere sukuña bileejo famɗitini hoore makko waɗi hoore makko cukalel tokosel. Yo yalti noon omo fijjaa e sukaaɓe. Kanko noon, o waɗi hoore makko tan kono cukalel ni tawa o wonaa cukalel. O woni ko e sorsortude e sukaaɓe ɓe mbele omo annda yimɓe ɓee no nguurndi, no ngoori mbele omo heɓa feewnitaade e yimɓe ɓe no haaniri ni.